نعم التصويت هو واجب على كل مواطن <hesitation> ان هو يمشي يصوت ويشارك في الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية ولا انتخابات برلمانية ولا انتخابات المجالس النيابية ولا المجالس البلدية لازم نشارك المواطن لان المواطن هو اللي يمثل الصوت يعني هو اللي يرشح النائب ولا الرئيس